<hesitation> gonati me ceŋ <hesitation> she nibɔ hɛti bɔɔ tuk obɔk ni hàrá nyom etc na fwai amma tɔ bɔɔ sha au a jee inbɔ na goi ban ente nii na hou ente shekpe ninunu isheu ni ente sher na hou ente shekpe ninunu isheu ni ente sher na hou bɔ há fweŋbɔ inte kena fwai ehárá sháhá kena goi ban ke hauu cika fweŋ ubinbɔ na a ana risshi embɔɔ ashe ni bɔɔ hɛ eti inte shekɔtɔ ni ninyaŋ hane ɛɛɛ keshni hárá shaha ke shei niyɔ bɔa mebɔ ca shekɔ hum anenin te ajee sai kace keshi igweoshi a haa neke bɔɔ ka sho nini nu sho otekpe te she shoni henekema teke cai jee agbai inte Hɛre e in inte koke jee shima hɛɛk ke she le shurkir ashe bema embɔ na bombɔ a shono shoi otekpe inte he shoni ni haŋe ugounati uji inte na shushashe a fweŋ cewa a fweŋ te na kpei kede cána fwai e hárá am inceŋ bɔ na rishe enaŋe bɔɔ jee a bombo a shono sho otekepe na fwai e hara takɔ tɔnin te uneke ye sha shoka a tɛtɛ haka fwai ihara rɛrɛba iharate te na fwai shohum imak dumete she go sha icibi rɛyɔ unyom a sher a sher nyom ko kpɔ ɛɛ obina wahane ke ci shei nii a cai shei nii cibi eye sha sha goshu u cɔshii ashe na hɛti ugounati tun ente she shona hou aga tanki yir ashu na kpu ubin <hesitation> aneke bɔɔ a hárá Shana ii hai emboɔ na fwai bɔɔ dike sheta biŋŋebɔɔ acebɔɔ a a bom na waka abinŋe embɔ a berke piu na hɛti ewahinbɔma na cenbɔ aneka bɔɔ hina jee ashe she anera fweŋe ehɛ akana yei a yibiyi amma imbɔ háá jeebɔ naŋ cenoba bɔɔ jee ke shi ii wanyiŋ ni imbɔɔ kece ketuka abin wanyiŋ nibɔɔ unyom a shohuma cáá bere ye shékamwa háá doki nyom a a tuk ne taŋnihe haka jehu uneke yesha shei ni ye to ma ugounati hau fweŋi iháá te na fwaiba bɔɔ daka gweneshu na nyi ecebɔɔ tuk ocui ataki cibi omi jee taki cibi yɔ inte na fwai hai hum na jee te na fwaine na bana <hesitation> yibiyir igbam na yeoye na a kele anerka Na jee ajinte ashue <hesitation> agɔi agɔi a toi bɔɔ háca jebinte shena fwai hábá bɔɔ sai kace ke shishome ete na a goi ban i a fweŋke a mma aka aka ria abome embɔ ashiashi shima a kaga jeani bɔ jee sha tuko cui na jehimi icibi a gosho sabulu a jehumi icibi ye sha goshi i i i a nyum ente a bom ke shai nu dei dake ne sheta nerii ne shɛbɔ shi ii gbanwete shoni itengashe ashu iye ye yesha jee jite na shun atoi naa yishi oyeite bi há shonomba inte iháá nyomente na fwai kame fwi jeyir komno amma tena shui yeye fweŋke ana har kete na fwai ihaá ye ka fweŋ na harke ye shika ayisho oɛɛtɛ kenashui na yisho oɛɛhɛno háásho sosai shmee ke shoni háá naje hane háá shoninte Hashi inyomete she e e she buti heb b kekɔ a aŋŋace na bai niye inteyir a yishi oɛɛte na jee odei háá nyomete na fwai kko cak ke fweŋ ko cak nome edaa unyom sha gui ban ŋo fwai hà nodee amma ba yɔku o ocucɔm iban shi kpenisho ni inte kena shui ni bana yikiyir igbam no dee kita nike jii igbam ajee te kina jei nike neka nu hau neke shu tak e e na tɛkpete ni yee haubuk haa shoyeba duk oshu ete she shua ye sha ai abɔka fwei na nakpi cer ɛɛe no shu. etc na yishi oɛɛ te hena kpi idee hne ashe atanashu a kkøaa ɛ idehaneceŋ anasara ba nocui ba kpi a a ba taniyir ashu har kebe yɔke enaŋ kebe tana shu yɔke e bin mebɔna kpei ne dá ugounati na kpi shoho ŋo jee inte she jeajea ko méé A kela nyiŋ ɛɛ <hesitation> kuma <hesitation> tɔ u rɔrɔ a shuŋɔ a bur amma shu na jei imine ceŋ a shuyir há buti kɔ ki shaba ceŋ buna jea minininini hou jee nu ri oburko odee hoa jeece som hɛ há shina an an an anyi na neke cer sheyɔ ko uwhe usheye udɔki cer eti sheŋo ni cibi ŋo shuu shutua zhea ni worko haku nyom aser na hɛati iye beri cibi niŋo yɔi tuk an a a na hepa neke duk a yera jeao ogounai hau tuki ocɔk bɔɔ fweŋke aneke embɔɔ na epi amma há shokubɔɔ abana je u ubinebɔ shana ba kashinte n bɔkenbɔɔ to tena shui itɛɛ ya shu uneka sha rishinte a dakete ye kena jei na korajea nikajii iháá te na fwai na gbeshihe na tuhiyir tuhiyir no bɔke háháno